Ja in nteyu ntuchi chi to jatniñu xeen tnao chi sukani te in ntaka sava nteyu chi jatniñuo xeen ntasturvaya in tikun jin tinana